भात हमैनके समाजने ना होइ त कामे न चलि काहे कि भातेसे लोग हमैनको अभितक रोटिसे बेसि लोग भात खाइये । आ भात हमैनके कथि कथि के लागि चाहि कि भात हमैनके कथिकथिसे पकाइसी जैसे की पुलाउ होगेल त भाते जैसन होगेल । लोग अभि कहैये राइस फ्राइ उ भाते होगेल । हमैनके चुल्हने पकाइसि तउलीने भाते होगेल कुकरने पकाइसी भाते होगेल । औसन्के हमैनके लोग भात बहुत निमनसे बहुत किसिम किसिमसे पकाके खाइये । जैसे कि खिचरी होगेत भाते होगेल दाल भात होगेल भाते होगेल । भातके <hesitation> भन्का पकाइये भाते होगेल भफउरी पकाइये भाते होगेल । इसब अपन अपन किसिमके भातेसे बनैये ।